إذا كنت مشارك بمسابقة طهي، راح قدم وچبة دچاچ مشوي مع صوص عچيب هذي راح تكون وچبة چبارة; لإنها بتحتوي على قطع الدچاچ المقرمش من الخارچ والطري من الداخل ، وراح زينها بالخضار بعتقد إنها راح تفوز لإنها تحتوي علي الشكل المميز وفنفس الوقت على الطعم الرائع الحلو.